Tsy mitovy a ny sakafo biôlôjika sy ny sakafo <hesitation> ampiasana akora simika; ny sakafo biôlôjika dia hafa mihitsy na ny endriny na ny habeany, ary ny sakafo ampiasana akora simika kosa dia <hesitation> mitombo haingana sady ny endriny a tsy de tsara ary ny tsirony koa ohatran'izay.